Ttäguasu Noruega peguareta kuae tetape jaeko oyapovi mopeti arete jeta reta jae garaa opa ñanemiari jeje erei kuae ma importanteva jaeko jae reta oyapo bae fiesta nacional kuae oyapo reta ñandepo siu araivope jokuae arete pe jae reta oyapo desfile jarevi imiari kiraiko ou oikova retare ñamaeranbueve jae reta neimbove yave opua yave yepe jae reta jou escabechi temprano deibove ndei ojo keti jou reta guiiyape ndie jare kesu, marron jaeramiñovi supegiua reta jaeko mopeti pitu ndesi vae kuae oyapo reta oipotarupi yaeta supe ipuere dipo jokua karuarenda ani jeta pe oyapo reta jaema jokope oyonbuati yave jae reta omuendi tata artificiales oyapo reta brindi ,champan jokogui jou oyapo reta jaema isombrero retako tupapire pegua jukurai kuae reta <hesitation> ndeimbove yae okaru jare arete oyapo guiinoi retavi mopeti temimonde tradicional, iyipi reta oeya supe retava, jaeko oyapo reta timbio lana ndie jare jeta yae jae reta oñono iye <hesitation> yaeta supe namisa, poakavera, ayreguia, jokua reta oñono iye jaboi ko misia reta jare eh tata bi onbuete jokuae iru jetara reta okua kuabae.